Ngun nnyi nyi e bhae nna nne kpe yot chang nyo a to se ye a di ngun a bhik ye. Nne kpe yot chang mmonche o nnenkue nne kpe yot chang an Obhasi a ka monghe wut se nong e bhae nna wut e kpo eku nji erik ejǝre e ka si. Obhasi a kare wut nya nsami nya kpe ebhie ebhik nyi wut e ki kum e ebhu e nyere ekat ejen eje ka nya anyi afo kǝn e kpo. Kǝn ko obho oyama mbǝnghe na oyini ka ngun mbi e ka not e yen ntem nne a yim ejum nji no, o yen ekat e <hesitation> o yen ebhat nji nne, ntem nne nong e ri ye mba ochi nji nong <hesitation> nji a bha nong tik a joe ka ngun eye tik a joe nne. Nne anyo afo nyo a kpi amǝt nyo a ki yen ekat ejen nne anyo afo a ki kǝn oyama-mbǝnghe ambi afo a bhibhi ye ekpin ka mba eyenghe ebhu nong Obhasi a monghe wut nne kpe yot chang nne kpe a kue a fii nkpun abho abhae abhae obhokae na obhorum, nne kpe yot chang nnyo a ki to se ekpin e daghi ye kǝn ka obho ngun obhi nnyi e jena ka nnyi na atem ane, na e yimi wuk kǝn e kpok eku nji e ka bhok wut. Anakue ane mma tat a ri mma mfone a ki kume se Obhasi we dǝbhe mba mma n ching ofu mbi eku ajie kǝbha. Nji nfone a ki kpo ebhu se nfoe a rǝbha amǝt a yena eku aji afo nong e bhǝngha e bhak ye ka biji kǝn a kǝna nkpun <noise> eyie a ching na abhii se mme n ka kam sen kpo ka epiri ofu mbi eye. Kǝn kǝn nong Obhasi a yimi nji se ofu mbi o ki kpo nong eku e kǝbha we o mo yen na e yima aneakue mma tat mma kpe mfone a kume nna se mme n ki kpo nji kǝn n ki toghe nong a mo yen eku aji afo nong e bhǝngha e bhak na e kpok an eku. Eyenghe kpe nne yor chang nyo a ki to se mme ekpin e bhik m. Ekpin chang e bhigha. Kpe mmonche kpe nnenkue eti-eti aneakue mma tat a kpok na obhǝhe ka amǝt ka jena ekpin-i-ngun e ka bhik abhokǝn ko obho o yama-mbǝnghe na ngum eti-eti nyi wut e jena e yek ka obho nti ka e jene nna kǝn e ching nna e kǝna abho a mǝre e jak e kaha ka ngum nyi e ka timi o kak e yima wut e kpok eku nji e kaa timi o kpo and e kpo ano e chǝra ka ngun eyere ago a e chǝbhe e rura obhǝbhe o sea wut nga. Nne a kpo ji se n yehe nne nnyo mfo obhǝbhe o sea ye ka amǝt ka jena a ka kpo ka erik eje nji ye a nore se ye a kpo.